Isamani ya mwanadamu imalole kapa papa panuo mwanadamu akumtumikia Mungu kwi juhudi ziwonsi papoli pani samani ya mwanadamu imaloleka lakini ndaa mwanadamu ata kumtumikia Mungu au wata kumtumikia leza isamani ya kwi tangi loloke kwa sababu amapela kuishi sile ili mladi na imifumo yakwe wonsi ino kupela kupitia itangie ninguu kwasababu wajitenga na Mungu au wajitenga ni mifumo yakwe mungula akini ndi akumlenga Mungu au wakumtukuza Mungu lazi mimi fumo yakwe iloleki kwiyani ningo tafouti na papo nota kumtukuza Mungu kwa sababu iwe maisha itwi yonsia nutu kuishi papa pampangapa yalo mlim mmakasa yakwe Mungu koo ni pagumu sana au vigumu sana muntu au mwanadamu kutoboa katika maisha yakwe vivyo ne mwi nkuyu nku- nku- nkukulenga au kumshauli Au nkushauli nsweswe ngati yayana ngata yana damu <hesitation> papa pano tuma loleka kwamba tuku mtumikia Mungu hali na mali papu weli panu ntumalola kwamba kulu samani ukulu sana wa kuishi katika maisha koo nku shauli mwanadamu wensi wie mwanadamu wensi wiya amkumbuke Mungu amtumikia Mungu amtafu amata amlonde Mungu kwi bidii ziwonsi papo wolipa noma tambulika na- naa Mungu wam- wamumpanga au wamuilu kwamba nee ukwe nu mwanadamu ali ni samani ya kuishi pa pampapangala lakini nda takutambu kwamba kulu kumtumikia Mungu usamani wa kwekwe ni utangi uloloke kwa hio tumlenge Mungu kani ili atusaidie nalipa notuma asoso yasamani. Ko tutambui wi samani ya kumtumikia Mungu mmaisha ndali pano naso kwene tuma yani samani ya kumtumikia Mungu ndi wasoma katika kii ibibilia kitabu cha chitabu chakwe muubili akulanda kuti Insulai kumi na mbili mstari wa kwanza kula nda kuti mkumbuke Mungu umkumbuke muumba wako wino wa kuika pano pampapanga ili kabla pano manda ya tata kaiza na ii- inulu pani tata kaya tiwi giza kwa hio ne Mungu shauri antu wia jamii iyo nzio inswi kwene natu ya mpanga ziyo nsikwene tumkumbuke Mungu ndali pa no tumishi tulole nusamani wa kuishi pano pampapangala lakini ndu tatambuye kwamba au tutamanyili kwamba tuleni ikazi ya kumtumikia Mungu kwi juhudi ziwonsi tutange tulole usamani